Reto aby gny vola, i folo roa amby, rozy folo roa amby: janvier, fevrier, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre, octobre, novembre, decembre.